Ri laq ktijik wre' k'o ri uche ri jk'om iik saq rwooch chemo kb'anik ri jk'om iik saq rwooch e ktzaak ri saq rwoch pu rya'l tek'chi' kqaaj jk'om iik chriij, kjok'ik qe'qoor, kyo'qook qe'kxab' chu e rka'yb'al i xuq kee kqaaj anx mu kqaaj xnaak, chu rkunaal are ri julaq ju jk'om iik saq rwoch xuq k'o rech meri rrec rech qtinmit xuq kee ktijik ri ruq'ooq' chemo ktaqxik ju q'ooq' qatz nee to'q ichaaj kb'ixik qatz aleey ne'ne' ch kjak'ik k'chi'kyo'qa'n kyo'qa'n chu q'aaq kqaaj rkunaal, kqaaj kulantr chriij o xuq kee kqaaj sk'eej, chriij i kqaaj jaws chpom rech qatz ketze'nik julaq k'chi' rech e ruq'ooq' sicha'kirb'iij ri wnaq xtintij junichaaj ruq'oq' chpom k'o jab'ik e laq rech ri qb'an b'al qtinmit xuq kee ri rech uche xuq ktijik rech taq nimaq'iij k'o nimaq'iij che kok'wsik kb'anik k'chi' sicha'rech awosq'iij kb'anik ju ju ju k'omo jun tib'liil nkere'rech wooy rech e ri. <hesitation> utza wooy cha'kb'ixik ktijik kb'aan re wiix chemo rb'anik ri wiix e <hesitation> kk'ilxik ri rwooch ixim, pxoot tek'chi'kjok'ik ya taq kéej jroq tb'antaj nima k'eej e <hesitation> kyoq'ik k'chi' kqaaj rya'l kaab'chriij, xuq kee kqaaj qe aniix chriij rech rjub'naal kb'aan k'chi'jun ju ju <hesitation> juptaaj wiix ktijik kitaq rii jujun naak' kyo'qpoom taq laq rech ktijik rech ju nima q'iij awoosq'iij ek'ri rech e <hesitation> rech ri nimaq'iij e <hesitation> ok'b'al e <hesitation> ya' kb'aan re ri jooch' cheri ri'ri jooch'ri jooch'are ri ri ru ixiim ktzakiik kb'ixik chwa'q xtiq tiij jooch' kokkeen ri jooch'chi'chu q'aaq' kcha'xik ju ju <hesitation> jnik'ixiim kch'ajik na'l kch'ajik ri ixiim ktzakiik k'chi'chu q'aaq' kepli tziiy kb'anik chre, nu'j ya taq jroq tcheq'jik kepli tziiy kch'aaj jun weet chikchi' tek'kyo'qa'n jun weet chichi'chu q'aaq' ya taq jroq tsplutnik, jroq e <hesitation> tsplutnik i jroq em e. <hesitation> Ksputnik xuqkee kqaaj kaab' kchi'chriij, kcheq'jik chikchi' ya taq jroq tcheq'jik nim jchq'exik chi'k'eb'muul. jun kum tziiy i juun ya ataq kel jooch' tkaal ktewrsik k'chi' ktijik k'chi'ri jooch' e pur ixim sput, pri laq ki' rtijik are'jun wooy are'jun wooy xeu jun wooy ri' xuq k'o jun cgik ktijik ri q'ooq' chemo rb'anik jun qóoq' kyo'qan jun q'ooq'chu q'aaq', kqaaj e <hesitation> och'chriij, kjok'ik ri och' kqaaj chriij, ktukik k'chi' tek'kqaaj si kaaj wnaq más qe'ki'chik, kqaaj kaab'chi'chrrij rech ki' are'ju nima laq re chikchi'ktijik, xukee q'ooq', qachee nim laj e wooy ktijik, sino jun laq q'ooq' k'oqaaj e <hesitation> och'chriij, jok'maj och' no'j xuq k'o q'ooq' kb'anik, nkere och' kqaaj chriij, si no kqaal kepli pool chriij. kaaj kpolxik, ri ixiim, kpolxik ixiim ya chqi'j ixiim chik na'l kpolxik e <hesitation> kok ri rwooch ixim pxoot ya taq pool jrok telik, kqaaj chikchi'pq'ooq' xuq kee chju rtijik q'ooq' ri' sicha'k'o q'ooq'ktijik ruk'chqa'm och'i k'o q'ooq'ktijik, ruk'sput las ixiim, laj pool ktijik, are'jab'taq laq ri' jujun laq k'o jab'ik más laq. <hesitation> Ki'b'anik recha e taq nima q'iij, kb'anik neri'ruq kee, taq ya kjach'ik ri chnooj. kb'anik jun q'oor ri q'oor sqa' ri q'oor sqa' <hesitation> ktaqix ri ri jaal mjo'q qatz tchiqik njeej rex ri rxe'kb'ixik, are'ri'kb'anik, kmool re re'chi' kk'etik, kk'etik ri rwooch och' e <hesitation> tek'chi'ataq jroq tk'ettjik njeel ri ixiim ixiim re ri chi ri toviy rex kjok'k'chi'chu kaa' nál kjok'ik, ya ataq jroq tjok'tjik, kcha'xrwooch k'chi' kcha'xik rwooch rech qa ri rsool keek chpoom ka'n k'chi'chu q'aq' ri rsool ktukik no'j ktukik, xaq juun jun jun laad wa'chi' ktikik wi' ri ktukik rech qa kel rex ya' kel ju tzatza q'oor k'chi' ya taq jor tcheq'jik ktiij k'chi'pjun laq kqaaj iik chriij kb'aan ju nima laq iik i kb'aan ju ju kitzb'al re ruk'ju qe jo'q ktuxqaj k'rere chriij rech are k'ri'jun ktijik xuq k'o qoor ktijik si qaaj iik chriij i xuq kee kqaaj knaq'chpom sicha'ktiij ju nima laq q'oor k'chi'sqa' k'oqaj iik chriij i k'oqaaj knaq' chpom. E <hesitation> sicha'xuqke ataq kb'anik ri q'oor xuke kokken jun t'u'y ri knaq' rech ktijik ruk'ri q'oor ruk'knaq' i ruk'iik are'ju nima laq ri' kb'anik ktijik pwu qtinmit.